Disa ekspertë mendojndë se numri mund të jetë edhé më i madh, të arritur deri ndë gjasht-qind specie ndëse merret parasysh variacionet lokale. Është interesante si çdo rajon mund të strehojë zogj unikë që kontribuojndë ndë biodiversitetin.